Tui bui rihe amunan ngay thak galanay la va amay rozu <hesitation> divyate fonate leh leptapate mun sang sangate kan lao muin kan lao ngay sa chunah. Arap om don hen jaxiaa tui bui rihe arihe atumin. A chak ii meam tua ju mei pealama tui bui zanat atim latuk dehi an <hesitation> arihe atil om lezuo lian kaxiaa. Kei tak pejon ngay thak ari om katiaa alung che thak leklik dehi katiaa ni. Bui vangin kei ngay ca tu lao ane. A chuncaa soi bohi ka tu lao ane.